Ingye ngayisunza erithunga esya sente sinene kwilhaba obuthuku, nomunangthunga obuthuku bunene paka ngabya ingindi kolhaki ingindibukolhesya inginanimusondya esyo sente bethu ngamabya inganina esya sente ngaminya indi ngindikolha ndikolha ebindu esente nga- ingabya inanginakolha ebindu byaghe inabya inanginatsuka aka duka ingabya ina nginatsuka ebindu bye- ebindu bye- ebindu bye ebyerighenda omwa kathalhi ingayasubura kusangwa nganine esya sente ingabya inanginathoka erisasura abana baghe e school fees neribya inanginathoka erighulhira abana baghe ebyerirya okwa buthalha so ingye ngalhengekanaya ngayidaya esya sente kwilhaba obuthuku.